Ñy micro-ondes moa: -Ilà aminy ñy famanan-teña hany. lafa teña ro malisa. ñy micro-ondy mañomea hafanà malakilaky ñy hany ho hanin-teña; <shushes> manahaky anizay avao koa ey lafa teña hiketriky, ñy micro-onde mañomea hafanà mañaminy ñy sakafo ketrehin-teña añy ,zay ñy ilà ñ'azy.